Nyɛnsɔɔsega dibega suŋeri tu ti tu sɔɔra tu nyɛna ti la yesera. Fu san dɛna mina san gise siege gee nyɛ nyɛnsuura dibega wa dikɛ tum fu nuurɛ puan la tiim la suɔ suɔ suɔ ayi, fi'isegɔ ni yese mɛ ti tu nyɛna la le yese ana ŋwana wulegam woo la digɛ la fum nuurɛ la. Nyɛna sɔɔra wa dage ti ba n tari ba sɔɔra nyɛna la ma'a, amaa fu wan suɔ e ti a kuregɛ fu ta'am dikɛ e mɛ tara duusa fu tagera la fu tara pɛɛra fu kɔleba duma. Nyɛna sɔɔra dibega a tuunɛ mɔpi de la fu tara sɔɔra nyɛna ti fu nuurɛ ana suŋa.